Milina fagnotôna sakafo ndrekany a dia ohatra zô hoe raha misy raha tiana potehina zany dia amin'ny fitaovana io zany avy amin'ny alalan'ny fitaovana igny zany an agnamboarana. Dia ohatra zô hoe vary zô hoe ohatra zô hoe hanoto vary, dia avy amin'ny alalan'ny milina fagnotôna vary igny a hamoteha ananjy.